Eeh la pulaata taqee' ke tz'oo nwila' reh k'uxb'al re' laa pepian guisado nipakaay pan maloj sikuux pan pix eh ak'ach je'laa' dorado eh wula chile relleno eh la pepian nakorpiim je' xniq'ar tii eh rik'am ka ripix xunakat altomat rik'am ka re' eh ki' iik reh najoxam rik'am ka kulaantra najoxam onteera najoxaj kiij naye'qa pepitoria ajonjolín eh nake'aj naa' na ye'qa ruu' la awak'aach eh n'oo sopa de arroz ruu' naye'ar qa ree' ki' iik xunakat pix ruu' mantee'ka' reh ree' y atz'aam naye'qa kuu' reh chi chiwii' sabor reh la guisado rik'am ka'ar pix altomat xunakat ki' iik este re' nake'aj ar naa' naye'qa achoota ruu' naye'qa re'ee pan frances ruu' reh naa naye'qa je'laa kaxlan wa'ak naye'qa ruu' reh chi chikut pues ri'espesor la arroz n'oo ar re' ki' iik niye'qa zanahoria niye'qa pix xunakat reh niye'qa atz'aam y mantee'ka ruu' Lo ke es re' nik'ux laa pakaay n'oo qach'oq pan q'ajas la pakaay nqak'amcha pan q'ajas nach'ol riij na sik'cha taq ak'on pakaay nachaq'aa nakihraa' la riis naye'tii cha pah wila naj sirik'ajiil ke <noise> ke tenes ke na saam la reh eh nachaq'aa ya xchaq'wa naye'em qa atz'aam ruu' xakih raa'la la riis xatz'iraj xoo ab'an cha amaloj xaye'qa sa saq reh la maloj xaruhkaa paam ya xaruhkaa xaye' qa la q'an reh la maloj la riq'anil xka aruhkaa xaye' qa atz'aam xaq'axin saa pa axortiin y xaye'qa aceite o mantee'ka qa'sa re' la nakoj eh xaju' qa pan maloj la apakaay xaye' qa pan axortiin ya xkib'an dorar xab'an pa sa apix xake'aj naa' y xaye' qa ruu' xa'an pa freir sa axunakaat xaye'qa la pix xakut qa taq apakaay ya xilaqa janaj sa apakaay pan pix eh la chile relleno pues naa lo ke rik'am ka re' naa nah ke'am cha naa la taq apaapa nah ke'am cha naa' awejoota nah re' xilim cha rooq la ejoota wila je' janaj ta k'ajaam reh naxilim la rooq nach'alam riij apaapa nachaq'aam nake'am Nah nab'anam cha nachaq'aam awak'aach o tiwik qaa'sa naye'em ruu' eh después na naa ya xake'aj onteera na nawach'am cha paam atii' naxilim paam naye'em qa ruu' xab'an qa revolver onteera lo ke xik'an ka zanahoria y la ejoota ke xa'an picar xaye'qa ruu' naa kutum qa ruu' xa'an revolver después nab'anam sofreir re' xunakat ruu' anxux nakorpiim ya xaye'qa ruu' xka aye'qa re' ruu' tiicha lo ke xaxuq'tii cha paam lo ke es la tiwik y la paapa y la ejoota xakorpii taqee' xab'an pa je' taq re' taq vulto reh je'laa' taq api'y xaye'pa iik panaa' xak'am pa xaruhkaa tii cha pa amaloj ya reh ree' xasakoon laa la q'anil reh xaruhkaa qa saq reh reh ya xaruhkaa xka aye'qa la riq'anil reh xaye'qa la q'anil eh xachap la awiik ke xajoxaj tii xach'al tii riij la iik naye'em onteera lo ke es la paapa ke xaxuq'tii paam maye'em qa chipaam la iik xaye'qa chipaam la maloj xach'ula riij naye'eem pa chipaam la xortiin ke tz'aa' cha ruu' la aceite y naqapam nakorpiim onteera lo ke es reh tz'oo' chila laa achile relleno